'Ngo koo' nihia' ráj chaj min 'ngo cha kanin, ni si 'hiaj nej 'ngo cha kanin min ara baj nej cha snian, ni si baj nej cha ni achii' nej titín nej hiaaj tachej uruj nej hiaaj riñan ñaan, rukú ni utin' nej man ni a si asij utin' ni man ni ara nej chuhua 'ngo koo, ni akaj nej chá nej nian sí kaj nej ta ta min achii nej anin nej chuhua hiaaj ta, ni ta min 'ngo nihia' ráj chaj, sé nihia sta'anj huin, sani si chiñan' cha huin ni a'ngo si nihia' ráj chaj huin 'ngo nuta nnee sikúj, ni si 'hiaj nej nga nuta nnee sikúj huin si ránj nej nnee, dukú ni na'nin' nej man utin' nej man ni achii nej uta nej nne, ñan ñan ni 'hiaj nej 'ngo hiaaj ní a'nín nej nihiaj nanin' nanin' nej nihiaj ta ni ura' nej man ni abi kinj, ni kinj ta ni taj run' 'hiaj nej 'ngo cha 'hiaj nej baj nej nga ra'a nej, ni bé ta ñan síj 'hiaj nej ta a'ngaj nej hiaj riñanj ni ñan síj a'ngaj nej hiaaj riñanj, ni a'nín nej ara tukuanj nej nne riki, ba ngwii uruj ba'ninj nnee nej, kaanj tasu nnee riki, ni ruku ni taran nej tu'hua kinj ta ni a'nín nej man chuhua mín. Ni asij ara nej man chuhua mín ni ara tukuanj nej namin niko, ni asij ara nej man achii nej ara nej chuhua 'ngo olla ni uta' nej riñan ñaan, ni chuhua olla ta ni tañun ara nej nne kwenta ka'bbe kiri'hia nuta ta, ni ango' si nihia' ninj xiñan' riñanj chaj min, 'ngo moli chuche ni si 'hiaj nej nga moli chuche min si, ránj nej chuche na'nin' nej chuj ni duku ni uta' nej min kantu ñan min kantu man ñan síj kirihia chuche ta, ni achii nej ni 'hiaj nej moli tachej nnej moli ta nga kantu, ba taaj ngwii cha nej moli nun chuhua basu nin', sani ba ngwii niin ni ránj nej taran rasun min hiaj maan nej moli tachej nej nga hiaaj, ni duku nari nej rosi uta' nej rune rihia ni tachej nej ni ta min si nihia' ráj chaj.